Ardibe pat handi lorna, wata hakkilo mabbe dow vo'ungo risku leddi heba ummatoore fesa heba ko nyama. heba lesdi ndemri be bo hakkilanki njamu ummatoore daga ardiibe mabbe.